कंघी को काम कंघी से बाल सही रेवे और। बालों को संवारनो चावे कंघी तो सबके काम आवे। जैसे आदमी भी कंघी करे और महिलाओं के। बाल संवारबा में कंघी को प्रयोग करें। कंघी करबा से बाल एकदम साफ रेवे और इनमें सिकुड़न भी नि होवे। कंघी के अलग अलग प्रकार होते है। जैसे छोटी कंघी बड़ी कांगों आदि कई प्रकार के दात होते हे कंघी में।